Oyiva kore di side, ehh woro, woro we gue bini, unh mɛ mu bɛɛ a benɛ boni matete, benɛ ɔni a tanu bun beso a yua base matete. Tanu mibin ma pipian nɛwe sɛba, pipian ɲa we gue a sɛba matete.